لو بجيب اكل من برا <hesitation> اقل اكله بميه وخمسين جنيه- <hesitation> مع اكل البيت <hesitation> ممكن ادخل في الاسبوع-في حدود- تسعوميه جنيه-في خلال الشهر ادخل في اللفين ونص-تلات تلاف